راح اقدم طبق لفائف الدجاج التركي، هذا الطبق متميز جدا ،وهو غير معروف على مستوى دول الخليج، عشان كذا راح يكون متميز، وعنده فرصة عالية في الفوز، طريقة تحضيره نحظر فخذ الدجاج و <hesitation> نشفية من كل الدهون، بعدها نحشية برز عليه بهارات.